كنت هختار التحكم في الطقس و <hesitation> لأنه تأثيره يعني أقدر أأثر على جزء كبير على مكان كبير من الناس أقدر أحسن البيئة اللي احنا عايشين فيها الحرالزيادة عن اللزوم دا كنت هلغيه طبعا يعني الشتا أحسن بكتير